<noise> <hesitation> أكتر سندويشة نحب نصنعها، هي سندوتشت نجيب شريحتين من خبزة نحط فيهن الجبنة نظيف عليهم من الزعتر إللي نحبه وزيت الزيتون، يا حبذا لو تكون عليها رشة مني والجارس <hesitation> بعد تالي نسكرها، ونجفل على بعظها ونجطعها حسب رغبتي، ونحط حداها زيتونات وطماطمايات، ما أطيبها مع كوب الشاهي.